Rah ohatra hoe zaho a nogadraina mpanjaka vavy rasy fanahy be anatina tilikambo a de fomba anasovako vonjy anatiny akao mibarara mafy be zaho na pohipohiko mafy be ohatra hoe raha na misy raha manenoneno de pohipohiko na ohatra hoe misy potipotika vato anatin'ny raha io akao de raha misy olo mandalo eo de valavalako ambony akany amizegny hitan'olona hoe misy olona any anaty raha iny akao.